<hesitation> so tawii ɗun kaa fuu ñiiri maaro kañun e mboyri. <hesitation> ñiiri maaro walla ñiiri eeh oro ayyo, sabi ɗee kulle ɗun woni ko terɗe an ɗee ngoowi kwa. Ɗun woni ko njeeɓamii sanne sanne ayoo.